افضل طريقة ابدا بيها يومي أن أنا اصحى بدري وان أنا لازم أن أنا افطر بدري مأخرش فطاريوبعدين اشرب القهوة بتاعتي علشان اقدر أن أنا اكون فايقة وعندي قدرة أن أنا اكمل اليوم والشغل والمهام اللي ورايا